Lu sapuni servi pi lavari ‘nsèmmula cu l’acqua. Ci sunnu sapuna chi si usanu pi lavari li robbi e autri chi si usanu pi lavari lu corpu. Lu sapuni stricannu ‘nsèmmula cu l’acqua, fa na scuma chi quannu si leva cu autra acqua si porta appressu la gràscia e làssa ciauru. Ci sunnu vari tipi di sapuni e ognunu po’ usari chiddu chi prefirisci.